פין רעי, אצל אלקון הוא מושא מעכּד ומחיר, כל ואחד ענדו תפסיר חשב מוג'עידתו ותג'רבתו, בעד אלנאס קישופו כח'ליקה אילהיה ובלבעד קיעתמד על אלנזאריאת אלעמַליה בּחאל אלאנפجار אלעזים, בלנهاية אלקון קאיבקי לגרז קביר ואלבהת עליו מסתמר, וקיכלינא נפקרו פמקאנתנא ומענא אלחייאה.